Mdin jwa'na jwa'nna chale ndiak numen taja <hesitation> mdina pues ma' ncho re chanmen ncho ma' re jwa'n nke numen, nabyo'u ma' na chole nzo re bes ngo ma' yis, jwa'na za nabio'u ma' na ndienta men ma' taja le ma' naba ta' nzo tos ma' mbayna nchu ma' re xabmen ncho kuan ncha ma' re xanmen, ncha ma' mbay mas ngetema' poja ndya'b ma, jwa'na za na ndyenta men ma' mbay na nzo roa bes nzyeb men ma' taj tayi'a ma' bix ma' o ma' nabi ma' nzebma' men jwa'naza chele nan dyenta men ma' nzoro'a men chele nchupla men ma' per nakta ma' xyon nakta ma' chole bike xala lad jwa'naza na ndienta men ma' lipa na bio'ma, nachenta cho re yis nde nu ma'